احب الاستزاده في المال-لان حاليا في وقتنا الحالي دا-الفلوس اهم حاجه-وبقي من الصعب جدا ان الواحد-يبقي- معاه فلوس كتير